مظنش دلوقتي ان الشعر له علاقه بالعصر الحديث و خصوصا بعد تطور التكنولوجيا و وسائل التواصل الاجتماعي بقي الإنترنت غالبا علي الاطفال حتي الصغيرين فمش عاد حد بيهتم اوي بالشعر و حتي قراءه الكتب قلت عن الاول.